घीनवना जानवर में हमरा सूवर के परजाति सबसे घीनवना। लागत छे काहे की उलोगन कीचड में रहत छे कुछु गंदिगी। भी खालेवत छे और देखे में भी बहुत सुंदर नहीं होवत छे। इंसान के साथ रहे के बाद भी इसे कुतन इंसान से मिल जुल। के साप्सुत्रा जगा पर बैट खात छे और इसे सूवर नहीं करत। छे सूवर कीचड में भी रहत छे और मैला गंदिगी कुछु खालेवत छे।